Agwatana tu tubwa keani walu tu pana wene tuna uwutangane wa gehi alea ata na zhe iyi tago namba nga zhe manda jula ta nerima suyene atwa iyaji wan ena en shapa zhiri butu butu, na atwa mua ehic toto ule te wema izhizhin ata atwa ehi name yanpadu butu zajɛ napana ba nda para ko ni bule nduma ko kaani yibwa tu suha, maimanga ba tebiya use mayashe agwatana leni na legna be zhemaoana nzhe morumgo yi nangazhe manda nyasa na yejilomi, nga zhe manda nyasa mu muamua in nga zhe mand ya nyasane meci mi nda ma nda nyasa na agwatina, use ne tuba lani maa nt ata shiva gian ata sotimanga tuna aure nda bate yembi tebuye ye zha ya haya ekama atwa lue yi nge zine manda use te teyijɛ ta tu mata tinil.